Nye ŋtɔ ɖe le fia, me yi lome ku tɔŋu kpe dzi, me yi me kpɔ. Lome tsitɔgɔ̃, aklaku, tabligbo, vogã, edzuoo, paraku, boikɔ, glazue, nɔ yi dzume nɔ kpɔ, eye dzume wa, eɖeo klui a- gblede ƒe, ete, azi, o ƒana le fimao wo ŋtɔ o tsã o da na agblea be fike ŋ. me va lea, atsi be dzuame tɔgbi nene, tɔgbi nene. <hesitation> Me yi dzuo me gbogbo ɖe. Aklaku, vogã, anfuẽ, anehɔ, mɔ̃ dzuo gbogbo ɖe. Me yi o me kpɔ. Wo domea, lome ku kutɔnu ku paraku mɔ̃ o dze na dzim ŋtɔ, benɛ, o dze na dzim. Edzua leke o tui ɖo alo nɔnɔ me ne mɔ̃ o le dzume. Nu bu bu bu me hiã mɔ, shi ne le dzumɔ o mea, eye na amadã, akɔɖu, agble ŋkuo nɔna fima bɔikɔ be dzume numɔ o nɔna fima. Azi ŋkɛ ya ƒui, <hesitation> yovo tɔ̃, o nɔna fima gbogbo ɖe, o nya na kpɔkpɔ oya ƒle ya ɖu kpono, biedzɛa o ƒodo kpo ya wu woŋtɔ, ena edze na dzim lo.